Kpe ofi mmon ágbugha oki nam nji na eji nji eyimi mme se nnon nde áno ka mbinghe ame na njom ame ńyi nsud a mme se ejoe ofu bid mme nji ka etek aji nji abiń-a-se Dubai ńyim ágbugha so that nkún ńyin nno agbe oju ágo nju mbi ágo nnyin nnon agbe ngo nkún erong mbak ka etek ejame mba e etek ejame erong ekumi nobe etek ka nji afo nji mbin̄ ano mme nkpi mbinghe mme se nnon nde ano kpe nka kume ka etek anji nji mme se ntoe nki nod ogim etek nji ta nji nod a nki kume abin̄-a-nji se canada. canada nnon areh āno nne ashirim se nkuma afo mme nkumi nna atem mme se nkúm ányi nkúm ányi na nkum n̄yi ekume biji îbe ina nga akum-a-ano biji îbe inak a and kpe na eka ga oji afo achiba akak ga aba penny ka ábo <hesitation> ńyam ȯso ashi akare ágbugha. Nyam ōso ashi akak ágbugha kpe oyim oyim o kpe oyim etum o oka yim etum o so nok mme nde ano mme nkere se nkūm ányi oju mbi ori áfo oju mbi ebu oba na mbi oba gbe mfa etek eje éyonghe na nka tip ame ano na ekikere ejame nji ejame nji nshura njom te ejud ofu mme se obhasi ye kare mme ágbugha eh se na nkak ȯbo aya oki yanghe. mme nyen nkak ōbo ńyor aki kak me ȯbo nshi ka ntek ńyi nkiba mfa na echiń āgbugha mbȧ gbe oju ndip óba yen nji etek ejira ōba chan̄ eh ōba mbi kpe ojena ka mbi nji ojak ebin̄ ȯba chan̄ but nkun ágbugha áma mbá rib oba ka etek ejiri nji ndip óba nkak ȧgūn oki jen na átu o kpe ejum na ēgbo a kpe penny ākpo a ka nshi oki yen ōbub kpe na mbim atu oki yen obub na ekikere ejama ano.